Ko goɗɗo njiddaade e goɗɗo nguurndam e tawii, ko ɓeen ndiyam no njeɗi. Ndiyam fiyaangu ngal miɗo waɗa waawde njiddaade e tawii e goɗɗo. Ko ndiyam ngal ko njoɓdi maɓɓe ngal ngam rewɓe ngal.